L'India al e ün pais ëndua a ie ün miliardo d'persun-e ch'a sun tüte stipà li ënsema, al an 'na religiun molto particolare, l'induizmo ëndua tüti a s'bütu d'custüm e a s'fan segni s'la faccia e al an ël fiume Indo cume simbolo principal d'la religiun